Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao. <hesitation> Sadaikitra mihitsy aho indraindray mandray an'ilay izy. Satria fantako mihitsiny hoe tena lafo vidy ilay izy an, ary manahirana ihany koa no nikaroka an'ilay ilay fanomezana. Dia tena sady menatra aho no sadaikatra hoe ahoana re no atao mikasika an'ilay fa- ilay fomba fisaorana anao e?